Asan’ny len̈o ndraiky fandisa io ze koa fa misy raha tianô zen̈y disan̈ina karà ataony vary edy e. Koa tianô disan̈iny zen̈y vary mivadiky onga mampiasa len̈o ndraiky fandisa in̈y ze mampiasa izy, atrofotro an̈atiny len̈o ao de disan̈iny amin’ny len̈o amizay.